Ny habakabaky da raha nataonJagnahary aminy aminy raho egny hokany hoe ambony lagnitsy egny adagnitsy egny ny habakabaky zay gnatsaiko ao voalohany la vo mieritseritsy habakabaky iaho